د کري ساس د جوړولو د پاره غوړ ګرم سي، وروسته له هغه پیاز ورته اضافه سي تر څو یې رنګ چغه سي، زنجفیل ورته اضافه سي، کري پوډر او یا پست ورته اضافه سي. تر څو دقیقو پریښودل سي څې خوند یې ووځي <hesitation> بیا وروسته د هغه نه رومیان د نیورولر شیدون کې واچوئ، له لسو نه تر پنځه لسو دقو پورې یې پریږدئ تر څو د مالګه او نورو شیانو خوند پکې ووځي.